tveir þingmenn Vinstri grænna flugu mest allra þingmanna í fyrra formaður atvinnuveganefndar flaug innanlands fyrir rúmar tvær milljónir alls fóru þingmenn í nærri þúsund flugferðir árið tvö þúsund og átján öldungadeild í Alabama ríki samþykkti í gær algert bann við þungunarrofi nema líf móður liggi við löggjöf um þungunarrof hefur verið hert í mörgum ríkjum Bandaríkjanna á síðustu mánuðum fjármálaráðherra hallast að því að leggja fram nýja fjármálastefnu enda séu forsendur verulega breyttar atvinnuleysisbætur eigi eftir að rjúka upp um marga milljarða kröfugöngur og mótmæli fóru fram á Vesturbakkanum og Gaza í dag þegar Palestínumenn minntust þess sem þeir nefna dag hörmunganna í tel Aviv stendur Eurovision nú sem hæst en þar var einnig það verður erfitt þegar síðasti hópurinn kveður segir leiðbeinandi í ungmenna og tómstundabúðunum á Laugum í Sælingsdal sveitarfélagið ætlar að selja byggingarnar og búðirnar verða fluttar á Laugarvatn

gott kvöld alþingismenn fóru í tæplega eitt þúsund flugferðir í fyrra innan lands og utan tveir þingmenn Vinstri grænna flugu oftast

voru tæplega sex hundruð langflestar hjá landsbyggðarþingmönnum umræður um mengun vegna flugferða færst í aukana undanfarna mánuði og segjast margir ætla að reyna að draga úr flugferðum eins og kostur er alþjóðlegt samstarf oft

vegna loftslagsmála sem setur eyjuna Ísland í svolítið snúna stöðu að minnsta kosti þegar kemur að utanlandsferðum á vef Alþingis er kostnaður vegna flugferða þingmanna sundurliðaður en fjöldi flugferða er ekki tilgreindur fréttastofa lagði inn fyrirspurn til Alþingis þess efnis um

innanlands og utanlandsferðir ekki reyndist hægt að fá samanburð milli ára en árið tvö þúsund og sautján var óvenjulegt vegna kosninga að hausti alþingismenn fóru í fimm hundruð sjötíu og tvær flugferðir innanlands tvö þúsund og átján tæplega áttatíu prósent voru ferðir þingmanna Norðvestur og

milli heimilis og þings Lilja Rafney Magnúsdóttir þingmaður Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi flaug langmest allra þingmanna innanlands tvö þúsund og átján lögheimili hennar er á Suðureyri kostnaður við innanlandsflug Lilju Rafneyjar var rúmar tvær milljónir á vef Alþingis segir þó að kostnaðurinn sé rúmar tvær komma tvær milljónir en eftir eftirgrennslan fréttastofu í dag kom í ljós að Lilja Rafney fékk tvisvar endurgreiddan reikning upp á tvö hundruð og átta þúsund síðan í ágúst fyrir mistök það verður leiðrétt þeir Bergþór Ólason og Sigurður Páll Jónsson þingmenn Miðflokksins flugu minnst af þingmönnum kjördæmisins fyrir rúmlega tuttugu og tvö þúsund krónur á mann alls kostaði flug þingmanna kjördæmisins rúmlega þrjár komma eina milljón króna af þingmönnum Norðausturkjördæmis flugu þau Njáll Trausti Friðbertsson Sjálfstæðisflokki og Albertína Friðbjörg Elíasdóttir Samfylkingu mest fyrir rúma eina og hálfa milljón á mann þau eru með lögheimili á Akureyri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins flaug minnst fyrir sextíu og sex þúsund krónur en hann er nú með lögheimili í Garðabæ þingmenn Norðausturkjördæmis flugu innanlands fyrir tíu

komma fjórar milljónir tvö þúsund og átján alþingismenn fóru í þrjú hundruð áttatíu og tvær flugferðir til útlanda vegna vinnu í fyrra Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaður v g flaug mest fyrir rúmlega eina komma tvær milljónir þingmenn utanríkismálanefndar ferðast alla jafna mikið en formaðurinn Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir flaug fyrir átta hundruð og áttatíu þúsund krónur Logi Már Einarsson formaður Samfylkingar flaug minnst fyrir tæpar þrjú hundruð þúsund krónur Steingrímur j

forseti Alþingis og þingmaður v g er með næstmestan kostnað vegna

á eftir Rósu Björk átta hundruð níutíu og fimm þúsund krónur þess ber að geta að ferðir ráðherra eru ekki inni í tölunum þar sem þeir eru á vegum ráðuneytanna já það er skemmst frá

á þingi frá ég hef lagt áherslu á að halda heimili við þingmenn getum haft samviskubit yfir öllu í raun að reyna að draga úr réttur kvenna til þungunarrofs hefur verið takmarkaður í mörgum ríkjum Bandaríkjanna á síðustu mánuðum öldungadeild ríkisþingsins í

samþykkti í gær algjört bann við þungunarrofi á öllum stigum meðgöngu nema líf móðurinnar sé í hættu í gær degi eftir að Alþingi Íslendinga samþykkti lög sem staðfesta sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama samþykkti öldungadeild

ströngustu lög Bandaríkjanna um þungunarrof sem banna það á öllum stigum meðgöngu nema líf móðurinnar liggi við engu máli skiptir að þungunin sé vegna nauðgunar eða

eða að óskað sé eftir þungunarrofi vegna fjárhagslegra eða félagslegra ástæðna þá eiga læknar sem framkvæma þungunarrof yfir höfði sér lífstíðarfangelsi með löggjöfinni hyggjast snúa við dómi frá nítján hundruð sjötíu og þrjú sem viðurkenndi rétt kvenna til þungunarrofs hundruð sjötíu og þrjú sem viðurkenndi rétt kvenna til þungunarrofs hafa nýlega samþykkt bönn við þungunarrofi eftir

sex vikna meðgöngu hvergi hefur þó verið gengið jafn langt og í Alabama löggjöfinni hefur verið mótmælt víða í dag fjármálaráðherra hallast að því að leggja fram nýja fjármálastefnu sem marki sporin fyrir framtíðina í ljósi nýrrar hagspár séu forsendur verulega breyttar hann segir að atvinnuleysisbætur eigi eftir að rjúka upp og verða mörgum milljörðum hærri en

spáð hafi verið greint var frá nýrri þjóðhagsspá á föstudag þar sem gert er ráð fyrir núll komma tveggja prósenta samdrætti sem er mikil breyting frá síðustu árum þegar hagvöxtur var á bilinu fjögurra komma sex til sex komma sex prósent ekki hefur verið samdráttur í efnahag landsmanna síðan tvö þúsund og tíu en þó spáir Hagstofan því að hagkerfið vaxi um tvö komma sex prósent á næsta ári er það svo að hæstvirtur ráðherra lítur á ástandið svipað og hér sé að koma efnahagsáfall eða annars konar þjóðarvá og það séu forsendur til að breyta stefnunni þess vegna ég vék að því hér áðan að sú breyting sem hefur orðið á milli spágerðar er veruleg

í öllu samhengi sögulegu fjármálaráðherra segir að á þessu ári stefni í að sá mikli afgangur sem afgreiddur var í fjárlögum þessa árs verði einhver allt annar og miklu minni afkoma ríkisins muni versna verulega

á árinu miðað við þær breytingar sem orðið hafi í hagkerfinu en alltaf sé um spár að ræða og hann nefnir dæmi

mörgum milljörðum hærri en við sáum fyrir því sé nú verið að glíma við eftir að ný hagspá var birt einhverja mestu niðursveiflu í hagvexti í áratugi spurningin sem við stöndum frammi fyrir er hvort mér beri ekki hreinlega og ég hallast að því að koma með nýja fjármálastefnu sem markar þá sporin fyrir framtíðina

Vesturbakkanum minntust í dag þess sem þeir kalla daginn eða dag hörmunganna á þessum degi árið nítján hundruð fjörutíu og átta var Ísraelsríki formlega stofnað í kjölfarið voru um sjö hundruð þúsund Palestínumenn gerðir frá heimilum sínum

flykktust þúsundir að landamærunum við Ísrael og mótmæltu í Ísrael stendur Eurovision nú sem hæst og hefur það beint kastljósinu að ástandinu kröfur hafa verið um að listafólk sniðgangi keppnina það hefur legið fyrir í langan tíma að Eurovision keppnin hér í tel Aviv í Ísrael yrði notuð sem farartæki ef svo má segja ýmissa samtaka sem vilja vekja athygli á ástandinu í Ísrael og

Palestínu og þessari langvinnu deilu sem hefur staðið yfir milli þessara tveggja hópa síðast í gær voru mótmælaaðgerðir hér í tel Aviv sem við Freyr Arnarson myndatökumaður sáum á leiðinni í tónleikahöllina hér norður af miðborginni þar tóku sig ýmis samtök saman til að vekja athygli á málstað Palestínumanna og benda á andstæðurnar annars vegar í kringum Eurovision hér í tel Aviv það er vel tekið á móti gestunum hér í tel Aviv og þetta er mjög aðlaðandi borg en það eru aðeins um sjötíu kílómetrar niður á

þar sem um tvær milljónir Palestínumanna búa við mjög erfiðar aðstæður viðvarandi spennu og átök átök sem eiga sér afar langa og flókna sögu átökin milli Palestínumanna og Ísraela eru í grunninn átök um land og þau gæði sem því fylgja og þótt átökin sem

og til blossa upp við girðinguna við

svæðið séu áberandi í fréttum fjölmiðla þá eru þau í rauninni ekki stóra málið í þessu samhengi heldur landið hver ræður yfir því og hver býr þar en það er annað vandamál sem steðjar að Palestínumönnum sérstaklega á vandamál sem minna er talað um en mun á endanum einnig varða Ísraelsmenn hinum megin við

rokið upp í spám veðbanka eftir að lagið komst í gærkvöld áfram í úrslitin sem verða á laugardaginn lagið fór úr tíunda sæti í það fimmta á lista yfir þau lög sem þykja líklegust til að sigra

frí frá æfingum í höllinni í dag og á morgun en á föstudag hefjast aftur stífar æfingar á sviðinu fyrir lokakeppnina

og safnað kröftum milli þess að veita fjölda viðtala þar sem þeir nýta hvert tækifæri til að breiða boðskap sinn út samkomulag náðist í dag milli hers og mótmælenda í Súdan það kveður á um þriggja ára aðlögunartíma að borgaralegri stjórn í landinu en búist er við að stríðandi fylkingar skrifi formlega

verður að tveimur þriðju skipað fulltrúum bandalags stjórnarandstöðunnar forseta Súdans

var steypt af stóli í síðasta mánuði eftir að hafa verið við völd í rúmlega þrjátíu ár herinn hefur

í landinu síðan þá rúmlega sextíu hafa látið lífið í mótmælum undanfarna mánuði

rúmlega sextíu hafa látið lífið í mótmælum undanfarna mánuði ég bara vona að húsin verði bara ekki

og bara geðveikur staður tekur á móti nemendum ungmennabúðanna í dýragarðinum að Hólum í hverri viku og segir muna um það á vetrum enda ferðamannastraumurinn ekki

mikill í Dölunum

og víða annars staðar á landinu mér finnst þetta bara mjög sorglegt og skelfilegt vegna þess að

þau bara farnir Jörgen segir að flutningunum fylgi tregi hann hefði viljað vera lengur á Laugum enda henti staðsetningin vel fjórtán ár hérna á staðnum þá meira en tuttugu þetta verðu erfiður föstudagur þegar síðasti hópurinn kveður lögreglan hóf í dag að sekta ökumenn sem enn aka á nagladekkjum mánuði eftir að það varð bannað samkvæmt lögum reglulegt eftirlit verður með

næstu vikur nú bókstaflega margborgar sig að skipta yfir á sumardekkin sekt fyrir fjögur negld dekk er áttatíu þúsund krónur eða tuttugu þúsund krónur á hvert dekk

þið byrjuðuð að sekta í dag hvernig vinnið

og kærum þá sem eru á nagladekkjum við erum lögreglan heldur næstu vikur áfram eftirliti með

árið tvö þúsund og sautján voru hundrað og fimmtíu ökumenn kærðir fyrir að aka á nagladekkjum en ári síðar sumarið eftir hækkunina voru þeir einungis áttatíu lögregla telur að ástæðan sé samspil hækkana á sektum og vitundarvakningar og fáar afsakanir geti verið fyrir því að vera enn með nagladekk undir fólk verður bara að girða sig í brók og drífa sig að skipta

það verður áframhald á suðaustlægum átt og hlýindum á landinu næstu daga eins og svo oft áður í þeirri stöðu þá má reikna með björtu veðri á Norður og fram víða vestan til á landinu eftir hádegi

fer betur yfir þetta að loknum íþróttum

við séum að missa yfirráð

sjá hvað ber á góma í íþróttum kvöldsins það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um

haukar réðu í dag

Martin sem þjálfara karlaliðs félagsins í körfubolta Martin gerði áður góða hluti með Tindastól villa heldur áfram í vonina um að endurheimta sæti sitt í ensku úrvalsdeildinni í

þingmenn Vinstri grænna flugu mest allra þingmanna í fyrra formaður atvinnuveganefndar flaug innanlands fyrir rúmar tvær milljónir alls fóru þingmenn í nærri þúsund flugferðir árið tvö þúsund og átján öldungadeild í Alabama ríki samþykkti í gær algert bann við þungunarrofi nema líf

móður liggi við löggjöf um þungunarrof hefur verið hert í mörgum ríkjum Bandaríkjanna á síðustu mánuðum fjármálaráðherra hallast að því að leggja fram nýja fjármálastefnu enda séu forsendur verulega breyttar atvinnuleysisbætur eigi eftir að rjúka upp um marga milljarða kröfugöngur og mótmæli fóru fram á Vesturbakkanum og

í dag þegar Palestínumenn minntust þess sem þeir nefna dag hörmunganna í tel Aviv stendur Eurovision nú sem hæst

þar var einnig mótmælt María Sigrún Hilmarsdóttir verður hér í minn stað klukkan tíu og Þórdís Arnljótsdóttir segir útvarpsfréttir á sama tíma við minnum á fréttavef okkar rúv punktur is veriði sæl